Da a nna ͻyɛ serew wͻ m'abrabͻ mu yɛ da a wͻsomaa me dɛ menkͻsaw nsu. Na nna mepɛ ne ntsɛm dɛ mͻkͻ nsu no ewie na makɛyɛ dza mɛyɛ ntsi, mekɛfaa hweaseammbͻ bi a no mu yɛ dur sen me a munntum nnsoa dɛ medze rokͻ nsu. Meyɛɛ m'ano - megyegyee m'ano dɛ mubotum asoa. Afei mukobuu nsu a wͻdze hweaseammbͻ yi soaa me yi, na me na maka hͻ yi, munntum na meetu me nan na maaba fie. Nna ͻyɛ serew paa yie. Obiara a ͻwͻ hͻ biara hyɛɛ ase dɛ ͻreserew me.